کب، که څه هم موږ ورته وزرونه نه وایو، خو هغه پَرې یا فِنونه لري، چې د بدن دواړو خواوو ته، شاته، او لاندې وي. دا پَرې د کب لپاره د حرکت، تعادل، او لامبو وهلو ډېر مهم وسایل دي. کبونه خپل شاتني پَر یا لکۍ د سرعت لپاره کاروي.